Jaema jei supe <noise> ojovaera oeka jokua okañi oi va,e mboviarama okañi <noise> jaema mbaetiño ovae supe reta <noise> erei tata yavai <noise> esa, jokoti ipuereta maratu oiko